A- amin'kivà ndraika amy karazany telo: akeo a misy kivàdia de kivà an-tanàna de kivà an-dragno a; de <hesitation> lokony koa ahafantarana ananjy, <hesitation> karaha hoe chien de salon-gna zao de fotifosy igny, na ohatra hoe kivà an-tanàna zao de ohatra hoe <hesitation> kivà gasy de marron marron igny na mintimintina, karakarahan'zany.